He dina nu lapicero, xa xakuno iin notá xa kueno hé xa keno escuela hó nida luxhi, che luxhi de luxhi xa'á kin escuela nrida niná nú, pl <hesitation> a xhinka iin maestro ho kino aton nino nonduá dinanú kanekeno iin lapicero xuxa kuano notá, xataxtunó nombre xatatuno te n <hesitation> ero telefono xun nguixhi kaña kayiko dina nenu lapicero nguina lapiz kuxa kuano iin nota, kuano iin apunte xaña kuano nanyu nanyukuxeí nanyu taxi nanixhi pus kadanro borrar, ñanu pus xu dinanú deni kino dina nú, kaneno lapicero xhin lapiz konoka xhin maestro ñoka nayingui xa'á, kininde kini no no xhiti ñunu no escuela no atomo nó nonon nduá nono koyo, didnanu kané kandekió iin lapicero xhin lapiz, xu ku consejo xa tantá estaña no didno no ngueno nridaña nridaña yingui ñono.